Tiafọwinọ gba fẹnẹ ẹwo gba biro kéé ọtọn wun séè ọtọn wun séè won bi rẹn o, won bi rẹn o, wo bi re ubo kọ owun ọtọn wun gha boko ọtọn wun gha a ka da gin gbéè gin ọtọn re winọ urun ki urun éè sé ọtọn rẹ winọ máa bẹru ọtọn re wino ma je di ẹdọn da uwọ ọtọn mi o mo fẹ ọtọn mi aghan gin wa ríì o, ma je di ẹdọn da uwo wo wari ọma wé ọma wé winọ urun ki urun éè séè ugba biri ewo ti o sé ọma éè wino wun wari ọtọn re ma jẹ di ẹdọn da uwọ o kpé wa ka kpéle ofe ri ọtọn o fẹ ri ọtọn ro aghan gin ma jẹ di ẹdọn da uwọ wo wa ri ọma wé gidije kéè a wa winọ kpe aka sun a ma sun kẹ kẹ kẹ ṣiṣi hour méji were méèta a ka fun eju no kéè ahan ma fun eju kéè <hesitation> that is a ma ubo ti aghan gha bọjọghawé rẹn sọn a ka gin ubo ti a kele dun irẹyé uli-yibo mo gha kiti a ka da gin gbéè gin uli ewo-yibo wo gha o je gin wé ma sá an in owun éè mà o, ọtọn wun séè a gin ọtọn gin o wi ẹwo ira ọkọ rẹ and ighan rẹn ti wo no sé wé éè té nemi kuoro éè té nemi soro Mo ma gin di wo jusi gin do soro di o ren tekun rẹ di uwọ si ma àle wo kéle ríì teri ara wé éè té ni a winọro̟n gba fọ ṣiṣan ara éè té ni gibije kéè kenekun bi ara ro rẹn gidije uwo ma ríì kpe di uwo si ma gege wé o kuoro ara ro ni ti wo nọ gba wéè wa ma gin irẹyé ti o bi titọn gbogbo wé kiti ẹbobo wa ka kpa uwo gin a ka ri urun egbe yi ni eyé wé gho irẹyé ti o bi gbogbowé owun ré si kuoro gba winọrọn gba fọ wé o kuoro gba nọ gba sé uṣẹ wé irẹyé ọkan ni ubo ti mo kéle sé uṣẹ kẹrẹnfọ oma wé ọmẹ tietie ọma wé onobirẹn ren ọnẹ ti o gba gbé fun wé éè nẹ ogho séle méejé kiti éè nẹ séle maaru kiti éè mọ nẹ ẹwọ o ka gba ọma wé gbefun ọma wé ka winọ ka wino kẹkẹkẹ é si ọnọrọn ọkan é si méji é si meẹta ka winọ a káàbi ọma wé ta gba bi oma wé di a fo ni wé di aghan éè si gbé oma wé rẹ a ka da fọ inọ a ka da gbé ọma si àle ọma wé di uwo si ma ṣiṣi ọjọ meji gege o kuoro Ọjo méji wé irẹyé ti a fo winọ o kuoro rẹn owun mo gba gin gbéè gin dé tẹrẹn ẹru winọ gba ba mi kiti mo gin ara rẹ éè re té ni o mo gba biro kégi ti obi gbogbo wé gege wé mo ro gin onwé ka sé ọjọ meji ara rẹ ni aghan da fu ara rẹ nọ rẹ o dẹndẹn ẹru ba mi o a ni gingin jusi jusi ara ro ni ara ro ni owun nọkan owun ré ka guẹ ọma ọjọ meji owun nọkan wino gba gue ọma wé gba gin ahan wa o mé té ri urun egbé yi ri ọjọ méji gege wo ka nemi guẹ ọma rẹ ma in owun nọkan gue ọtọn ro wé o gboro o sé run dede gba sé gbẹ ọma wé mo gba gin oritse la and éè mọ nẹ ogho ti won gba fẹ san ogho san ogho uli oyibo wé gba san éè ne ogho iyolo oma ssa re yi sa re yi sa re yi di a gba nemi di a gba nemi san ogho wé di aghan éè si sé keke aghan ka da kuri uwẹ then o nẹ ọma okan kẹrẹnfọ ti a da tu gbe wa ni uli ẹwo-yibo wé ti a gba gbé ọma wé wa ọma kuri inọ kerenfo ti a gba gbé ọma gba gbé si àle égbélé ti o fo ugbọkan kiti Ɛé wa gba bi rọ rẹ <noise> wẹrẹ à sé kẹkẹkẹ à ri irẹyé ki irẹyé ti o wa <noise> oma wé nọkan a si kele ka mu ọjẹ gbéè <noise> uwẹ awun à si kéle mu urun dede gbéè gba ka sé urun dede gbéè ira bobo ni uwe ẹnẹ ka biro gin uwo irẹyé <noise> iyẹ rẹ séè o gin iye owun ku rẹ owa rẹ séè o gin owun éè nẹ osa <hesitation> uwo nẹ osa biri ore juloẹrẹ o gin inin nesin owun ré si <hesitation> oméro wé o ka sáà <hesitation> à dé ojo kéèjé omero éè wa <hesitation> irẹyénieju o da ọrukọ irẹyé irẹyénieju omerẹ wé éè da wa éè bi rọ a ka dé kẹkẹkẹ éè ri ogho gba mo ra irawo éè ogho gba ra irawo éè ri ogho gba sé urun ki urun éè mo ri ogho gba mọ jẹ ojẹ ni arun ro ka wọ <hesitation> wé ri ogho gba je urun ni arun re kawo oton mi <noise> éè ri ogho irẹyé ti o wi uwe <noise> ti o wi ukpo ti ara éè ya kẹrẹnfo <noise> ti o si irẹyé ti o si aninọ aghan re kpé mu gbe oláàmi ti o wi <noise> uwẹ ni ira ẹrẹn mo ka yere mo ká à sé omi gbigbo mo ka gbé gbe o ya gba gue ọma wé o téri ẹnẹ dede ẹnẹ ne̟ ọma kẹrẹnfọ a wa nemi ṣọn uwo di uya do jẹ uwo <hesitation> gbé m wé gba gue ọma wé then ti o tá a ro gba gue k sé kẹrẹnfo o ka gbé pot wa wo ka dá à ni gbé è gbe a ma ira irẹyé ki irẹyé ma biro má à gin gbẹ aghan gin emi owun re mu gbe rẹ o gbá gbá guẹ ọma wé were ẹnẹ ka sé ké gba bejuto ọma ghaan gba bejuto to ọma gba bejuto to iye ọma were ẹnẹ ka baghan sé were mobi oma ẹrẹn sé keke ni ira ti o to ọnọrọn meji di éè si ku we ogba ré ka ri gin a éè ri irẹyé ti o bi ọ nẹ urun ki urun owun ọ nẹ ti o nẹ uwe ti o sé ọlaja ti o ne uwé gba gin gbe gin okay ọtọn mi áà ri irẹyé ki irẹyé ọ nẹ ti uwo bi ọma gbe áà ri a ri oniyé o ya gbẹ ọma wé di uwo ka ré o won gba gbé o ma wé o ka ré gba tin ọjọ onuwé méé mọte ri ni ọgọna ni ira ki ira ni ọjọ kọjọ ju wẹrẹ kẹkẹ mi ọdọn meji ti o bọghọ gba ra to ra yiwe mẹ́e té ri juwẹrẹ kẹrẹnfọ then omirẹn ti o datu wino kẹrẹnfọ di eghan yéè omiren ti o wino kẹrẹnfọ ẹrẹn wé o gba wino wé oká da a a a ka lu gbéè a gba lu gbéè wé ti uku ti uku ti uku emi ọkan emi ọkan a ka gbéè wa a gba gbéè wà a gin di won si ku wé ren o

Ti a gba gbéè si uwe ké oma wé wi uwe owi uwe owi uwe aka mu irawo gbéè a mu irawo gba ọwọwọ àle ọwọwọ àle wẹrẹ aka mu irawọ wé gbe aghan so a gba mu irawọ wé gbe aghan o wu wẹ o ni irẹye ti o ka mu ojẹ gbéè ora ojẹ nị uwe aya ro ka da kẹrẹnfọ mu ọjẹ gbé were o ka wa ba uwo gba sé were mo ka sé